أحب أكون في برودة شديدة أكثر من الحر، البرودة، أقدر أتحملها، ألبس ملابس ثقيلة <hesitation> وأشرب شاي دافئ، بس الحر متعب، ويخلي الواحد ما يقدر يتحرك، زين البرودة تعطيه جو حلو خاصة إذا كان.